Iyede sebenenarna telfongngede engka batas waktu umur tertentu nappa wedding makkatenni telefong jaji ku bangsana iye anaktaq ato defa nagenneq umuruqna ajjaqna taoloq yalengngi telfong lettuqpi umurna nappa yalengngi telfong nappa ku bangsana lokiq jelaskanngi carana fakei <hesitation> mappammulana oloq <hesitation> nomoroq telfong sia telfong ke bangsana kepada sodaranaga atau tomatoanna iyero bawang untuk iloi fodangngi anattaq